Nie ndutaga wira wa kurima, wira wa mugundari, kuv tariu ni kimera gia kuvanda, mvandike mbembe na mboco, maundu maria ningikorwa ngivitukira kulingana na kuvanda ni gutura mbeu ya kuvanda, gutura thumu iriri ningikira mimera yakwa iria ii mugundari, mmh mmh, iria ii mugundari, kurima na nginya njari mbia nigetha ndive andu a wira aria magakorwa me mugundari. Nindutaga wira wa nimuthomenu cosi ya nimuthomeru wira kuthondeka maii, lakini ndimwonu wira wa kuruta uria ningiuga ati nindutaga urumiriritie wamuthenya wa muthenya. Nirarikirie cosi yakwa waariu mbetererete karatathi gaka kakakigeranio kaume nigetha njari wira. Mathina maria monete ni cukuru ngithoma, rimwe mundu niaturaga mbia cia kuthoma na gutuura nginya kindu gia kuria rimwe rina wi kuu cukuru kuria mundu acaritie nyomba ya kulala. Rimwe mundu niaturaga nginya indi cia kuku kunitani kindu ta mutherevi, <hesitation> kindu taa mavati, na undu uria mundu atumagira kutini miverethi. Rimwe mundu niathiesaga kirathiagakora rimwe gutiena mwarimu wa kumuthomithia koguo muthenya ucio ugakorwa waura uguo. Urae <hesitation> ureciretie muukuthama muthenya ucio. Na urindi wi murivu mbia cia kuthoma. Maundu maria ningikonwa ngivitukira thiini wa muturire uyu, uria ninginingi <hesitation> ningiericouragee, ningi. ningira andu aria me erika riakwa, niati mundu eriamundu athomerete kindu <hesitation> mundu avatie kuthomera kindu ndaviate guiikara uguo taku. atena undu areka niundu thaino kwina thinawa mbia, namundu nia niarenda gukorwa ena kindu kiria angitumira, nigetha nginya ndukave muciari thina riria wi vau nja riurenda kuria, nurenda guikara. either nookorwe nina mundu erianina mwana tariu, mwana ucio niarenda kuthie cukuru, niarenda mbia cia kuthama, niarenda kugurirwa nguo cia kuthoma, niarenda kugurirwa mbuku na tulamu. Naangorwendina mbia niundu ndi mwandike <hesitation> ati uria ngarivagwa mwico wa mweri no ati ninganganaga varia nguvota nigetha muno mbia cia guitethia na cia gutungata nginya mwana, ngarima mboco na mbembe, ngacokaariria nona niciengiririra muno nyomba. Nindaraga ngendia ngona mbia cia kugura indo iria ndari nondu tikwa mundu angikorwa na kindu wa kionthe nyomba mundu niaturaga indo imwe, nwawithire kindu ta gitunguru, naugure maguta ma kuruga. Mundu niendaga nginya gukonwo e muivangu nondu rimwe uteria mbia mwana akarwara tariu ndungimuvira nginya thibitari. Thaino thivitari ciiina thiina muno nondu tariu mundu atenaeeecadi imo iraukire iretwa ya SHA, mundu ateria mbia icio arandikirwa atii akarivaga nda ndangivota kuthii. kuthandekwa na mundu niarwaga agakorwa atena matumiri ma mbia <inaudible> narima iria ciakwa narima mboco, narima mbembe niimendagia nigetha ngorwe. Nimuigiru tupia twakwa nigetha riria riria kungikorwa kwina undu ungiumirira vau gatagati gavota kumenya uria ningivanga kuuman na indombia icio cia mugundari. Wakuu mugundari, nindethanagi nav ava wakwa kurima kauwa. Maundu maria tuvitukagira na kurima kauwa ni gutketha riria kauwa gekengi muno, andu ni maturaga a guketha kana ukatura mbia cia gukethithia na nwanginya kauwa gakethwe. Karega gukethwa ni gakuuma gatuike mbuuni na riingi kauwa kau gakoragwa kenamaundu ma mirimu. Mirimu igunyu ni ikuraga kauwa kau koguo nwanginya ukurwe we wiukirima, nwa nginya ukorwe ukithie kuu. nigetha uvote kumenya kiria kirakura kava gaku no nwanginya ukorwe winanginya dawa ya kuvuvira kava na dawa nwaugurire. nwanginya riu warie mbia sia kugura dawa kava ik sia kugura dawa usoke usarie mundu uria ungikuvuvira nundu ni ndigivota wira usio wa kuvuvira. tena mingi mundu nia nie niendaga nginya ku kuraria andu aria mangigutetheriria kou mugundari nundu ndungikanda wira wi wenga koma vau mundu e wakou mundu niatonganaga na avota aria mangi mutethia kuvuta mawira mamwe ukavota mawira mamwe. kwimo utangikanda mamwe ugasaria mundu. agakuvutira ma asio urasaria nikumana na imera iria ukaragwa urimite ukendia. ukagia mbia niketha ugie mundu wa gukurimira. maundu maria ningikorwa ngithii ngikorwa ngio mathina maria iningikorwo ngiona thiini wa kurima ni kindu ta mbia gutura mbia sia kurimithia gutura mbeu mbeu gutura mmh gutura thumu na gutura nginya rimwe no uture nginya kundu kwa ku nwaukorwe wiria mbeu uture kundu kwa kuvanda rimwe. Riingi mundu niaturaga mbia cia kugura, cia cia cia kurimira, kuvanda ku ku kuku kurima ana gucokereria mbembe riria rimwe riria mbembe na ugure mbembe ndukari, uke uvande, ucoke ringi nwa nginya ucoke ndukari utena mbia ndugikanda kurima.